لتركيب قطعة أثاث أساسية; أول شي بتخرچها من العلبة وبتحأول إنك تأكد إن كل الاچزاء موجودة على حسب الكتيب الموچود ، بتفتح الكتيب وبتبدأ إن إنت تتبع الخطوات بتبدأ بالاچزاء الكبيرة وتثبتها وتركبها مع بعض ، وبعدين بتبدأ بال- الاچزاء المتبقية وفي الاخر بتثبتها وبتتأكد إن كل شي مظبوط لو كان في شخص متخصص.